Nda'á tekutanti hí iti, tekuntanti kó yitondiviná xa un ihó nó yo'ó nguena nguina, xa uu oni titu he nuxanatina tan iinté tenkuan inka chité nrute nratió ho yuti xata kiti ñu'ú! Ajan ajan! Kuantité hu u un xakangati kitinaku ¡ajan jan! Kó ¡ajan! Kuanti kondutexi kitiño ndan kinguixhi nduté nakingui dandu diko kanda nuti hó kandikiti xhan enda ndanuti tekuxa kiningua takuxanti inti ¡ajan!.